Kwaba ja bara tilba farin chiki ja in bara tilba forin <noise> chiki wey di nam tara nkirabir kwapa ah diba farin duki ni ji hawayi dubwar na diya ji nari tubwa na ja de mbara dilba wey farin chiki ni watto ladabi da biyaya ra nam ti ga iyya ni laddabi da biyyayani ar ti ka iya mai ka yapper kulini ahani ti si ni yapper yi piya ka lutu ni ata jawal asi an ti kra pir wai nda bara kibaku kan da inda la iya shilaka an diye pir toh shi ini ni da lai mwa fira farin cii nam ti iya lalle gini daraja na ani farin cikin nam tiya iya laka kadi lai darajar nawa wey yaddiya ka farin jinni ti ya laka nar waye kuma take kira pri gi ka farin jinni dika laifii wey ah aha bar bu kwapar nye ai kwapa ni ja iyati silaka amma daka iya su wurwur ka hyal gane tinye appir gi inini ka aljana sig a gina ya gin aka ti beredi naira darin dufu ki kwai jinni tira y aba mu bu giwa aka gay a ngai tin ye kada npara kai tira wey so kulini ahani sinam ti ya mbara kir ni waito kwapa jan mbara dilba farin ciki jade mbara dilba farin ciki wey baki kira pir ga nu fira. Yanda kal-kal hyal kira pir kaga nu de toh kwapa ah dilba farin cikir na amma kadi nu tura wey ka wulla pa kwappar nye anna sigga tira ko ka wa ke riki che farin chiki nawa ya kiroku ja fwafuntachini adiya iya weh kwapar nye, kada ka hope way tubwar na kada ka hope wey amma baku nu tura ka hankal wallahi kaga kwapa ah dilba farin chiki kuma kwapa adiga dilba farin chiki wey tubwar bypass kulini ahani ndaga million dari ma ada ai. Daga million yichan ma addai amma nda gwamnati farin cikin kudi babba ashe babu kenan b aka kai ba har yan su tua da gwamnati ama rusha kir nye akwanda gi gini million dari million dari biyu ai kaya kwapa ri toh mwa, ka ndikilba ntshe ana gwamnati ke wuti ai gima gi gwamnati ya ti go lika gini akwa wallir nde adi kal-kal wey so farin cikin kwapa adde mbara iya lai <noise> wey kwappa kuma ja iya ini farin ciki na ri <noise> bana bukur yabir bin ti taga bwa bashi kimbil agala mwai fi nam fi ya kwarji yafe alla yar ka sikir nay a pir ta yar ta mwari babir yarakwapa yar ni halal yar ka yar mwari mapir year kir wey. Yu ji yafe alla yar dunya da lahira kirma yakamata da si ya ta’a ziya alla giri kaji kwapa kenan toh kwapa kulini mapir kwapa ni aka farin ciki na ri kayira kasike yi kirapir babar na ti ha ya kamata ka kiti kwapa ni nam ah iya farin ciki. Ti ka will na ri k alai yadda punt ache ko fir murfwe ko tsisu ye si ya wuti nye aka daraja kwapar nye nani farin cikin ne an tara iya laga amma ka wul tira ahani aria pa watoh bana gi pegan konan kwata kwata kabadaya ma kade ndira lai ka thlawar tira wey, wey key ja lakka mwar thlawar tin ye addi kal kal wey kwapa ji dakku ye ji kuldda ye kwapa ja hau tin ye akwa uh uh kike kwapa ni ka hyal laka kwapa ni nam ndakku mai ku appa ja hau tin ye akwa uh uh kike kwapa ni ka hyal laka kwapa ni naso ndakku mai ku appa ja hau ti nye akwa uh uh dal ma ni ana pir ti ye kwappa ja illa gi si wey ti gi nu kwappa aka hakal kuma nalle nanlle kwappa ni ji su tubwar na dya su yawan chi ti da ram war akun makkah ni diya dara ka kwapa kina dara kit tiya kikeh ladar hyal akwa kabbah dun tar aka kwappa ko mbara ki ken ye wa ai toh liffofu ki rapir adde ya we diya ayya iya we ki kitti kwappa ni kullini ahani ka ya suwa suwa kur akiri ki gini masalachi kah churchi bakir gi lifi aikin banza neh ladda babu. Tubwar masalachi, tubwar churchi tigi gini kuma kwappa ini ni add kal kal wej wallai ladda babu, ladda babu kwar da salla kwa masalachir nye kowai mai ladda in babu b aka da ladda kagi inda ashe kuddi bai yi maka komai ba kwappa addi iya laya kal kal wey kunppa iyya lage kal kal wey dun massalachi ti gi gina ni kwappa ni addi hallal wey gi gina ti churchi ni kwappa ni adi kal kal wey toh yi lukuwa a ya adini akwa ladda, baka da ladda yin aka ladda ri dun kwappa tigi gini church na kiri massalachini wallai addi kal kal wey haram toh hyal kra pir ji haramta di kunta laka kwalpa ki tirra kwa makkah ki lika kike hyal allari gi wa ti ga ta kike hyal na allari gade mwari aka kira ka wey du kwappa ni wanni irin knappa tigi mwari kir akwa makkali ni yi ki tsuhu ya ki dilta nlar nya ya, kwappa ni figi buyi ni gi ja shan da put tiggir akwa uh uh gaba daya addi kal kal wey kwappa jaga farin cikin hanguran wallai tuwul nir na atigir ti diya <hesitation> nda zo ma na j aka tin ye ja la ga dubu dari apari aka liga punt ache anna b aka shit oh wanaan kudin kwappa hallal ti ji iya laga kal kal babur jadi iya ti ahani wae toh kwappani addi kalkal weh toh koh yanshe ani jappa kuturu.

<hesitation> fa murfe kumara kwappa yaddi buttai we gini gi butai ma kwappa ni tiga ija lai farin ciki ni, farin ciki ni babu farin cikin nye iye adini ye kowai ki kallan yaran ko kallan mwahir nye kallan zirma kallan, moke bchin ka dar kallan ani farin ciki dida ra kiri ndufe kula kula mbigu bapir di iya mwa dubu ko ndife ko shi llaga libakir abla nyafu libba kir abilla nyat ka gir yi agir sima enieni ani farin chikin kwappa, kwappa addi silah tubwar na weh sagalaka ji silaka tubwar na shine ani labar fi kira la ga kullini ahani tubwar kwappa kwappa ji daku ye ji kulda ye jab anta tin ye ye farin cikin yadde barra kitti dubwar kwappa wey ahah yana ti ya chir na kullini ahani ba kwappa ade mbara dilba lai farin ciki tubwar neh nleh dun kwappa nir jir gur ar addi weh ndikki kwa jinni souti ari di ku ku da kwajini kwappa ji ndaku ye ji kul da je <hesitation> yanda ti siyi kwani taya la ka labar nari ai addi sindi fi ti ya kura we ai yaddi sindi vi ti gakwa vtey ai ana ma gi lai si innini ti ga nuwe kadda bara ke kira laga tsirkur ah ri ai yima ya ka ba mabir da labar ah ri. Babur yi sa kal-kal toh ta da bara kira pir amma di innini fa dini wallahi ji sheger nde sheger nde wallai ai ji rai diya har ba kwappa dilba ti nya ji kurrai ka ga ndi mirti tin ye mwala hin ani to a kwaba kenan kwappa ja iyata lagga farin cikin kwappa jadda mbara iyata lagga farin ciki wey four gaga gusugu kaga kwapa kada diba kwali yidau kada la mba sikwar yi chu we aka kiranla wai yadda tsu we yadda mpuyi hyal ah lai si simiir na ju ya mpuyi hyel ah lai kuma ka kra aga iya gina aga iya gina ni ga hyali agir ya gar nye yidan akwa duniya kwilla chuwi buhe dari, dari biyu dari ukwu, wai ka la ji fi, ga la fi ka ja iya iri dari si’idta yare koh dari aka nchfi kumar kenan kaga fab aka lika chuche de kala diggle ta kuma hyal ja lagga ki jijja chuhu diya kalla kill kalla fi allah nde kasuwa kallah duka chuche kibaku ka dar dinya abinan ka dar dilba oh mahali na ti ka ga kwappa kaga kwappa halla puyi su kaja iya jada allaha dilba aga ndiggleta mi ti ga iya kuma kwappa ri.